Refa iaho e mahandro ka mampiasa saosy ame sakafo, da roy avao gn'ampiasaiko: <hesitation> mampiasa gne saosy dolo, ngo da mampiasa ah gne saosy tamatesy io roy io avao zany gn'ampiasaiko aminazy fa sy de mampiasa raha maro iaho.